Xeeni'inina jadi jadi xesentir ja tiempo ja atiu ndiute tiempo nani kui'ia nixa'ando jadi io lu'ua ndiute ni ko'o xi anikoóyu davi te ndiaá taja io ta arboles jo kodi ta vinde ja io yuku ni yiixixi chi a nikoo ndiute ja jako'oxi tedi ña'aeni ndiaa taja io jiaa kuja es importante jakooxi chidi nakuta ja io yuku tedi io taachi tedi jiaa kuja naakaanaxi ndiute naakaanaxi ja koo davi tedi iondo ja respirando tiuku kodi ndiaá kuja xeetniiñu ta arboles io.